مرة كنت ماشي بدون تركيز فجأة سيارة جريبة تفادتني بأعجوبة أحس وجتها أن الله سترني وحماني كانت لحظة ما أنساها.